Okei nana e'u agonai a'anana o abuna kapea da amiadia. Nana aida'uda aua'una kaivananai goaena da osi imia akome'a a'aenanai. Amai agana vanuanai akome'a, sitinai a kome'a, vanuanai a kome'a. Okei naida emai agonai a'ana gavada gavadada mara'i mara'i. Bifo a'ana ia agana gesia ro'a tweni toea loli da a'ada fauve toea nai igava ro'ava. Iagana vogog eka aida'u e, gavana momo'ai nana daka vogavania. Gavada koino vogavanida inokai vogana asi. Vanua na maurinana nonoa gaga ra'auda, voga voganaroba sibomu a'ana stil voga vogana roba. A'anana a'a nana ago avaida a'ada avarorodava. Ago avaida a'anana gavada gavadada eka'ana mara'i, mara'i a'ana nana e'u agoda. Rais da baege dada vogavanda gavadada mara'i. Ia agana tinfis da gavadada kome'agaga a'adada ero a'ana mara'i. Iagana vogogo. Vogogo vogana stoa da aodada eka'una aida'uai idumuda boudadai eda vaididi, badina gavana momo'ai nana daka vogavana. Voga gavada koino vogava voganasi va'iro. Fest voavauga eka'ana aida'ue gavada ira'u gaga vo avisa avisa vo ra'asi. A'a isai aouraroava a'adina, nana e'u agonai vanua maurina vanua maurina nonoa. Gurigurina ekome'a, miago'una ekome'a. Iagana a'anana agonana do nonoa, da nonoa, da nonoa momo'ai a'ana vanuana maurinana. E'u agona vanuana maurinana a'anana voga voganaroba, voga vogana voguru, rumanai vo eno sobomu gavana daka vepuru. Iagana vogana roba, kauda geava avai a'iaiva, ge'onauri'ova, voga voguru. Vavai kapeana, vo eno vairearea, vavai kapeana. Ai ia agana ai ia sitina maurinana ero a'ana a'adina. Abuna daka vogananio a'anana vogana meoro meoro vogana meoro meoro vomai. Ia sitina maurinana ana iagana ana vomai voga vogana gere'a voga a'a evoevonai a'aenanai no a'aenanai eda abikaini'o em gavada eda veri vai'o eda veau. O edamai rorinai eda vagaido eda abi'o eda kaponi'o uga eda gana a'aenanai eda gori mukuni'o. <noise> maurina nana e'u taem nai a'anana a'ana nonoa, nana e'u agona maurinana nonoa. Iagana ia maurina i'inana eka'ana gaga'a gaga'a verevere. Gavana nonoa nana daka vovaia emu ganada, emu ganagere'a da iboudadai iana mekaunai no vogana gere'a. Ko nana e'u agoda agodada eka'ana ona omaiva ai omai, ema da omai va a'ana ai sibo'u vagana. Iagana a'ana emu urana rorinaino eda ugani'o o kauda vida onina osi vugana a'adina. Ko ea nana e'u agonai ero a'ana gavada gavadada mara'i mara'i mara'i boio. Emu urada gavadada iboudadai vogavanida vo ago va'iro ero emu femlida ero eda urada gavadada ero vogavanda. Noku a'adina <noise> E'a aoraro a'adina. Nan e'u agona, ada a'go nonoa ada. Ia gana agodada eka anana, adidawo. Nan e'u agona vo avauga, ra'auda taim dada. a'go nonoa. Badina ra'au na taim nanai anana vo isania kau eda ra'au, gava gava eda vavai adada i'a gana ai ra'au na vo vararoa <noise> gava nonoana daka e puru roava. Mai ero e'u agona, anana ia, voava uga gavada vogavanda gavadada marai marai vo goggo anana vo ima avisa vo ra'asi vo mai. <noise> ko'i'a gana taim nana vo avauga, gavada koi no vogava vo ra'asi vomai. agoda vaida ukomna ve sina'e gaga. ko ai gavaka vovavai'a ana maurina. i'noku a'adi. aganu. Agodavaida vi gogo vi gana, nai emai agona, gavada ai'adi, irauda, vorerenda, pepana vo avauga. Gavada iboudada vo gavandia. ia gana, gavada boudada pepanai vo rerenda vo avauga vogana ai vo sodi. vo sodi badinana, gavada, maurina e sensiva. Maurine sensiva, gavada gavadada ge komea gaga'va. Maurine gaga'a. A'adina, ana ounanai. Ema ama ura, ama gana eu agonan taim nana. Maurina eka ema nonoa gaga. Nana a'ura roava ananaino va mia aka roava, ko aiadi ve da ve paora diba. inoku ai a'a. agodavaida vo gogo vo gana. Trolli bagada, iva agada. Mai ero agoda adada ana nonoa, ago nonoada. Vaiaku ve'o, vainao veo, adi boudada iboudada nonoa. a'a, ago gai? Aran agogo agana, naku'u nena gavada, kava gavania akava. Agogo agana, gavada vida? Arava ima e aena. A'abidia agana aivagana va gavanidia aka. Agana a gavanidava ukouna e sina'a gaga. Da'a avai na a'adina. Avaida a'adina gavada da ima ko, irau vere isai a ouraro basketi o trolli naka va aga'a adi, ukom na ve nonoa. Ko iagana vo gana vo agouga diarena ve abio gaga. Ana ounana a sia nai eda ago dabe, nonoa, i'agana anana. Mai emu be maurina ve nonoa. Emia veo, ai ve'o. Nana kaunanana. Maurina. Maurina ira'a ko a aka mia. Nonoa, gaga'a ira'a, mauri kamiava. Ko nana, ema, ama riwainia, ama ero aina ama gana nan eu agona. A'ama vavai'a vairo. Badina eu agona e nonoa be ia agana maurina. Ega maurinana anana ira'a ira'a ira'a kori kori.